Gne sovaly e tena lalako, izy zany e mampiavaka an'azy tonda hita ame poziny, zakabe gne soavaly par rapport amign'ampondra zay, da izy koa mandeha mafy mahavita, hitasika amin'ny film misy la guerre-guerre miadiady io da agnatiny gnao e sovaly, mahavita mandeha alavitry, mahavita magnarake raha zakaine tompony izy sady moramora gne mi-dresse an'azy.